Ha, bugun bir oz ichimda kimsasizlikni his qilaman. Biroq, siz bilan suhbatlashish bu kayfiyatimni yaxshilaydi. Mening his-tuyg'ularimni tushunishingiz juda muhim.